איך בין זייער א גוטע שווימער, כ'האב קיינמאל נישט אפגעציילט וויפיל מינוטן און סעקונדעס, אבער איך ווייס אז איך אין קעמפ פלעג איך אייביג געווינען אין די פול ווען מ'האט געדארפט שווימען פון אונטער די וואסער און זעהן ווער ס'קען די ווייטסטע און די לאנגסטע פלעג איך אייביג געווינען, סו, איך קען זיכער א מינוט אדער צוויי. איך בין אבער נישט זיכער פונקטלעך